क्या ये विश्वाम <नॉइज> के लिये रोमांच के लिये या सांस्कृतिक अनुभाव के लिये परिवार दोस्तौ या अकेले यात्रा कर रहे हैं। अपनी रुचि और मौसम के अनुसार गतिविधियाँ तय करें। स्थान की यात्रा के लिये आवश्यक समय और मौसम की जानकारी लें, उदाहरण ग्रीष्म ऋतु में पहाड़, मनाली, मसूरी। सर्दियों में समुद्री तट, गोवा, केरल छुट्टियों की तारीख और कितने दिन का भ्रमण करेंगे। स्कूल, ऑफिस या अन्य प्रतिबंधों के अनुसार यात्रा का समय चुनें कुल कितना खर्चा कर सकते हैं। इसका आकलन करें बजट में से शामिल करें। परिवहन बस, ट्रेन, फ्लाइट, आवास, होटल, होम, भोजन और स्थानीय यात्रा वृत्ति विद्या और टिकट आकर्षक खर्चे अपने गतिविधियों तक पहुँचने के लिये उपयुक्त साधन फ्लाइट ट्रेन कार चुनें।